اجمل زهره شوفتها قبل كا هى زهرة اللوتس الزهرة دى جميله جدا وشكلها مبهج جدا يريح العين شكلها كان جميل اوى تقدر تشوفه وتحب تصوره كمان بالموبايل و شوفتها فى الحديقه اللى جنب بيتنا كمان شوفتها بظبط من حوالى خمس سنين و هى الزهره دى شكلها حلو جدا و ناس كتيراوى بتحب الزهره دى من شدة جمالها